<noise> Gny fomba fiasagn'iregny hilim-baravara regny zao, <hesitation> izy loha manampy anao amin’ny hoe miaro anao hoe agnaty tragno ao anao mavozo, ilianao trano. Manidy tragno zany izy. De izy koa misy karazany. Misy le gnazy karetsaky regny foana, de asiànao gadanà eo. Na hoe avy de gnazy mila lakle regny foana ny amoaha anazy. Ohatraohatran’zay zany.